Frigidaire regny e, <hesitation> izy regny môko zegny mande courant zegny ankamaroagn'izy regny e, de <hesitation> agnatigny akao zegny misy gazy, de i gazy igny zegny izy kaofa atsatokantegna amy courant igny de igny zegny no afaka mampangatsiaka le <hesitation> raha agnatiny akao, de igny hatsiàka igny zegny no afahany mitahiry le hagniny napetrak'i tegna aka.